Raha ohatra raikitra amin'ny satelita izany an dia tsitako azo ataoko an fa ny ataoko izao a, dia mihim-bary a, dia minaminagna zegny mofomofo misy a, dia mandehandeha magnodidigna eo aho a. Mandanindany lera. Dia izay ny azoko ataoko a fa tsitako intsony.